انا لو بامكاني السفر لاي مكان في العالم. دلوكتي انا نفسي نروح برطانيي. السبب هو اني نفسي انكمل دراستي هناك ونفسي انكمل الماجستير ابتاعي في علم اللسانيات. <hesitation> على ايد حد خبير هناك ونبقى اكتستب اللغة من البلد الام. وبالتالي نلاقي أي فرصة عمل اكويسة تتناسب معايا هناك ولان البلد دي برضو بتحترم العلم وبتقدر وفي هناك دكاترة وعلماء عظماء ممكن ايساعدوني اكتر.